Ny tokony atao é izy kôfa hanambady volohagny maloha mila haignao toetragny oe mankory moa toetran'olo tô mila haignà de agnao koa efa tegna tia ho azy tegna tia ho azy tsy maintsy acceptenao hoe zagny toetra tsarany zagny toetra ratsigny satria olo jiaby samy manana toetra tsaragny samy manana toetra ratsigny de itagnao toetra ratsigny igny de tsy maitsy oé acceptegnao é tiako izy de tsy maintsy accep- ekeko zagny toetra zagny iaretako satria tiako izy avekeo faharoa mila haignao oe mankory mo izy tô ny mankory zagny oe i mombamomba zaré sakalava sa sihanaka sa mankory de mankory mombamomba zagny oe inona raha fady zakanao ve zagny sa tsy zakanao de mila ainao hoe mankory ray aman-dregnigny oe manakory toetra ray amandregnigny mankatia za sa tsy makatia zaho de zany koa mila tokony hoay izy ko fa anambady.